Jamma gooto soneeri marsinoowo kumpa oo, o heɓi mesaasi o anndaaka. O hinnii omo wulla. Gullaali ɗii faa pinndini jeyɗo nokku oo. <hesitation> ɗun laataniimo jonka: wemmbere, o haƴƴinii du taakanlemme en makko.